Goddo fini fajjira, o anda moi on kanko, o yejjiti kodume ha dow mako o jodi odo woka. O habdi o numta amma o kaasi.